باش نجمع الطبلة كيكونو عندها ربعات رجيلات تقريبا كنوجد كرات ونوجد الكولا تنقلب الطبل على ظهرها تا ناخد رجيلات نركب كل وحدة في بلاصتها كنشدو بالكولا مزيان ومن بعد بالفيزاكرات مزيان او كنزيها مزيان حتى نتاكد انهم متقون وانهم شادين في بلاصتهم